<hesitation> kongoi mising, <hesitation> netai yeimeche ii ikonor <hesitation> pendo <hesitation> asikotepi mising akotepi akoi, ko netai ii- itile akitil komeng'ekitu, itile <hesitation> chetendenen <hesitation> kochanga aya nepo aeng' ipeel. ipeel ipeel kolalyo mi kolalyo kolalyo kolalyo akoi akoi ko kotumda peek chetinye, yekakotumnda peek chetinyei ko notok sikeyai kunotok ko soko soko ng'otumnda peek kom- kom- koamayakitu eng' eng' eng' <hesitation> mu komoko komokoi yakitu amu kakotumnda peek ako yekikonor kote kotepche keny, ko <hesitation> netai ko ketil a til komeng'ekitu e netya kepeel, netya kecheng ketiik chetendenen akerutarut, nyekakerut kerut <hesitation> kerut ko- ko- kosupkei ak in chakakitilatil, akechop akerat ko kotepi kotepe masta akenge. akekonor eng' <hesitation> olelalang, eng' koot, <hesitation> kindei koot parak <hesitation> kindei koot parak yun ole ole nyoru iin lalangiet <hesitation> kindei taput parak <hesitation> yotok mi nyoru iyeto, sokotepee parak yun soko kotepchi kotepche keny, ako mayakitu, kongoi mising.